Pues la pahqanik nakab'anam cha wehchin reh la meesb'al la meesb'al este jaa nrik'am joch' al momento ke hat timeswa k'ieh nriqap nrimal la joch' pero nkamaj ja'ar reh najosq'iim bien depende reh la mesb'al ke hat nab'anam utilizar porke la mesb'al timas wula mood namasam wach apaat por ejemplo taq qamama' verda taq qamama' nki'an naq utilizar diferente la meesb'al ¿por qué? Porke kieh n'oo ki'an naq kimeesb'al ruu' taqee' taq q'ajas entonces kieh nkimas pan kipaat como anteriormente pues kieh sa ki wach kipaat y pan kipaat ak'al entonces kieh nki'an naq utilizar la meesb'al ruu' diferente material pero ro'na por ejemplo la meesb'al ke hoj qat'aliim yaa diferente cha ¿por qué? Porke ja'ar are' con la tiempo taqee' yaa xijal ro'na la taq meeshan niq'ar ke qapaat pues nriwii' k'ieh q'ajas porke pan re'ta igual na'an utilizar janaj sa meesb'al a ke namalam ruu' aq'ab' la q'ajas taqee'